ඔබට උසස්වීමක් ලැබුණු බව මට ආරංචි වුණා. <laughs> ඇත්තටම එය පුදුම සහගතයි. ඔබ එය කළේ කොහොමද? <hesitation> මොකද මම නම් හිතුවේ නැහැ <hesitation> ඔබගේ ආයතනයේ ඉන්න ප්‍රධානියාගේ හැටියට <hesitation> කවදාවත් ඔබට උසස්වීමක් දෙයි කියල. මොකද මන් දන්නවා ඔබ කොච්චර නම් <hesitation> කැපවීමෙන් <hesitation> මහන්සි වෙලා ඔබේ කාර්යයන් කරන කෙනෙක්ද කියලා. හැබැයි පහුගිය කාලේ ඔබ මට කියපු දේවල් එක්ක <hesitation> මට තේරුනා <hesitation> ඔබේ ආයතන ප්රධානියත් <hesitation> ඒ වගේම ඔබත් එක්ක රැකියාවේ වැඩ කරන අයත් <hesitation> ඔබට විරුද්ධව තමයි වැඩ කරන්නෙ කියල. ඒ අය ඔබ ඉහළට යනවට කොහෙත්ම කැමති නැහැ කියලා. ඒ නිසා <hesitation> ඔබට උසස් වීමක් <hesitation> ලැබුණු බව මට ආරංචි වුණහම <hesitation> ඇත්තටම මාව පුදුමයට පත් වුණා.. ඔබ එය කළේ කොහොමද කියලා. හැබැයි <hesitation> මම එකෙන් තේරුම් ගත්ත දේ තමයි <hesitation> කොයි වෙලාවේ හරි <hesitation> යහපත් මිනිසුන්ට හරි යනවා කියන එක. ඔබ කොච්චර පීඩාවට පත් වුණත් <hesitation> ඔබේ චරිතය වෙනස් කර ගත්තේ නැහැනේ. ඔවුන් ඔබට වැරදි කළා කියලා ඔබ ඔවුන්ට වැරදි කළේ වත් <hesitation> වෛර කළේ වත් නෑනේ. ඒ නිසාම තමයි <hesitation> ඔබට මේ උසස් වීම ලැබෙන්න ඇත්තේ. ඒක ගැන නම් මට පුදුම සතුටුයි.